Ny fomba fana <hesitation> diovana karipetra misy tasy de tsy andrasana iraikitra aloha ilay tasy fa vatany vao <hesitation> misy ilay tasy a de tonga ianao de maka rano sy ranon-tsavony de kosehanao amin'ny borosin-damba na amin'ny korofitra izay anananao, de tsy ajanonao raha tsy afaka ilay tasy, de kobaninao iala ny ranon-tsavony avy eo.